Nañu nañutumen ñamen escale nanio ñuntuvid, inde'a tuvian ñani nduku jan ujun ndukunu ka'a he nrioda nake ihán un ñe'e ñe'e, keven ndujan un atun nanio otun ndian konino yenke nion oninre escalera.